Betwra khe kaisa khwnai khalna bagwui swlamjak manwui. Betwra bai khwnai khalkhai khwnai naithok tei jonta chaya wngnai. Betwra bai khwnai tei bokhorok ni moila rok jemon khapui no bo saaf khlai mano. Omo bai bokhorok tei khwnai ni thwk no bo khalwui kariwui mano. Amtwui khe bokhorok tei khwnai no khalwui saaf khe tonikhai khwnai tei bokhorogni bemar rok kominai. Khwnai o thok fulna khe betwra bai khalwui fulkhai joto jaga thok nangbai o. Paithakgo sai mano je betwra bai chwng khwnai no naithok tei sajogwui tonina bagwui nangkukma kaisa manwui.